Otjimatja kako ene owene ovanatje okwisana unomwano mbwisana ozohunguriva kokutja zeye kove uno mwano noho mbuutjita kokutja ozozekusuvere motjimbe tjokutja ozo zekorwa iyove otjinamwinyo tjikorwa iyove otjinamwinyo tjitjihupa move okutja ove uso kukara norusuvero kutjo kkokutja otjo noho tji tjiye tjitjiwe kutjavii ingwi eemuni wandje ngwi, mena rokutja ene popengi mutupuka okuriama kuzo nokuzeramba okutja otjizemununa kutja ene tjimwa nandae mwaeta imbio vikokotwa poo mwaeta ovina ozo mazemunu kutja mumuyekuzenyandisa rukwao mazetupuka okutja tji tjimbakara mokukura eutu okumuna kutja ohoo nangwari kutja mbiyandje orusuvero poo ozo zetjiwe ami orondu ami tjimbeya noruseuvero kuzo, tjimbihena okunyanda tjina okuvanga okuzeramba popengi mena rokutja tjaatukuru handje mamuraerwa kutja karambee ozohunguriva ndjini tuzepe mutu indjo nandjo ndjitwakara nayo ndjo okutja popengi tjiwakara oyandja ovikokotwa vyao mbi poo vikuria vyao mvi ozeisana ozeisana tuutuututututuu tutuutuu mazeya keraka roye kombosiro yoye amazetjiwa kutja omundu ngwi mekutupa ovina twairirra keraka ndi omundu ngwi metupe ovikuria vyetu oviwa ozeumbire ovikokotwa vyao mbi. Oo kurama puzo okutarera tjimazeri mena rokutja popengi nao tunadarasi ovinamwinyo uriri ae ngaviyende ngwi ove tjiwakara punazo noho otja aa nai mbezepe omeva oonga mba mbatwamo ovikokotwa vyao mbeveumbire oombi oyo kavikarara kokure nokuhena oku okukusuvera nu noho vitjiwa kokutja omundu ngwi ngutupa orusuvero pokati ketu novanatje naami oovine omndu ngutu nguturisa ngutupa omasa kutja twai twakaria kwarwe otjozohunguriva tjimatukotoka mo mo mondjiwo imba ponganda mba oiri nandae yomuhukomunene uriri zetjiwa kutja tjikuume upenduka nu tjikukae tja penduka ovikuria mbio mbia senine monyungu mbio oo ovikororo mbi meekutuumbira nu noho opuzezo ku tjirautu okupita zautuka mene ya tjikukae handje zairirira kutja ingwi ongutupa ovikuria.